Дар ҷаҳон тахминан ҳафт ҳазор забон мавҷуд аст. Баъзе забонҳо аз миллиардҳо одам истифода мешаванд. Дигар забонҳо танҳо дар як деҳа гап зада мешаванд. Ҳар як забон фарҳанги худро дорад. Таърихи забонҳо низ гуногун аст.